أكثر <hesitation> آخر الأماكن زرت مرس مطروح، ما شاء الله يعني البحر حقها نظيف جدا، وممتع جدا، وفيها <hesitation> أماكن كثيرة للسياحة: كافيات، قعدات، سهرات، والبحر <hesitation> فيه جميع أساليب السياحة إللي في البحر، وطبعا القاهرة وفيه <hesitation> بس.